<hesitation> عشان انسجل برنامج على تليفوني اول حاجة لازم ندخل على جوجل ستوور أو جوجل ابس ونشوف البرنامج اللي انا عايزاه ونضغط عليه ونضغط عليه تنزيل او تحميل ونتاكد ان في مساحي على التليفون ابتاعي تسمح ان البرنامج دا ينزل ويثبت ويشتغل وبعدين هندوس على تنزيل وبعد ما يكتمل التنزيل بنسبة مية في المية هندوس على تثبيت. وبعد ما ندوس على تثبيت البرنامج دا هيتثبت لو في مساحة عينداي...